कागज़ पतली चदरो से बणी एक परत होंदी जैते लिखण का वास्ता इस्तेमाल करए जांदु कच्चा माळ का तौर पर लकड़ी की लुगदी, गेहूं का भूसा कपड़ा का टुकड़ा या रेशेदार सामग्री कु इस्तेमाल होन्दु ये सारा मिश्रण ते पाणी मा मिलेकी फिर अत्यधिक दबाब सी पाणी निकाली क ते तैयार करे जांदु